ନିର୍ମାଲେକିତେ କାରାରା ମୁଖ୍ଯ ପାଦାନ ଗୁଡୀ କୋ ମୁଖ୍ଯ ପାଦାନ ଇଂଜୀନ କାର ଚଲେବା ପାଏଂ ଶକ୍ତି ପାଦାନ କରତେ। ବାଏଂ ମୁଖ୍ଯ ଅନ୍ସୋ ଟ୍ରାଂସ୍ମିଶନ ଏକ ଅନ୍ସୋ ଜହାଈ ଇଂଜୀନ ଶକ୍ତି କୁଛ ଚକ୍କୋ କୁଛ ଜାଈ ଚକ୍କୋ ଏବଂଗ ଭାଗଵା ଗାଡୀ। ଚଲେବା ଏବଂଗ କାର କୋ ବହୁଂତ କରେବା ପାଏଂ ଦାଈ ଅନ୍ସୋ ନିଲଂବନ କାର କୋ ସ୍ଥିରତା ଏବଂଗ ଆରାମ ପରଦାନ କରତେ ବାଏଂ। ଅନ୍ସୋ ସ୍ଟେରିଂଗ କାର ବଂକା ଏବଂଗ ମିଯଂତଲନ କରେବା ପାଏଂ ଦାଈ ଅନ୍ସୋ ଇଲେକ୍ରୀ ବିଦୁତ <hesitation> ଵିଵସ୍ତା ଗାଡୀ ଚଲେବା ଏବଂଗ କାର। କୋ ବହୁଂତ କରେବା ପାଏଂ ଦାଈ ଅନ୍ସୋ ସ୍ଥିରିଂଗ ଗାଡୀ ଚଲେବା ଏବଂଗ କାର କୋ ବହୁଂତ କରେବା। ପାଏଂ ଦାଈ ଅନ୍ସୋ ସ୍ଥିରିଂଗ ଗାଡୀ ଚଲେବା ଏବଂଗ କାର କୋ ବହୁଂତ କରେବା ପାଏଂ ଦାଈ ଅନ୍ସୋ ସ୍ଥିରିଂଗ।